E wiyde Koppens leydi Bangalo e wodi nange e dyiman topol e nder lebbe Maris e nogas e Desemba e yiite ladde.